Ny elefanta de mamorona vondrona fianakaviana ary tsy mandeha rery izy fa miaraka maromaro, satria izy ireo a tena biby tia mifampiaro, ary <hesitation> manana tombony lehibe izy ireo amin'izany satria rehefa tafiaraka maromaro izy na izy iray vondrona de azo atao tsara ny miaro ny- izay elefanta mbola kely amin'ny mpihaza, eo ihany koa ny fiarovana ireo izay efa lehibe sy efa reraka.